والله أفضل طريقة لي لبدء يومي هي أستيقظ مبكر، وأخصص بعض الوقت لنفسي أحب أبدأ بفنجان قهوة أو شاي ثم أمارس بعض التمارين الخفيفة، مثل اليوقا أو المشي، هالشي يساعدني على تنشيط جسمي وعقلي، بعدين أستعد يومي بتحديد الأهداف والأشياء اللي أريد أنجزها وهذا يخلي يومي أكثر قيمة.